फ्रिज एक विद्युतिय उपकरण हे। जौन खाद्य पदार्थ भरिन जुड करके ताजा रखैना मद्दत करता। यहका मुख्य उद्देश्य खाना बिग्रे नाइ देहना आउ लम्बा समय लुक्का भण्डारण करे सिकना है। यहका मुख्य प्रयोजनः खाद्य पदार्थ संरक्षण, पेय पदार्थ जुड रखैना, दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ संरक्षण करना, मास, मछरी तथा समुद्री खाना भण्डारण, बरफ बनैना, औषधी तथा संवेदनशिल वस्तु संरक्षण, खाद्य पदार्थके स्वाद आउ पोषण जुगेर्ना आदि।